بالنسبالي، أحب قراية كتاب جيد. لأنه يفتح لي أبواب خيال واسعة ويفتح لي عوالم جديدة. الكتاب يخلي مخيلتي تشتغل بشكل أفضل، وأقدر أستمتع بالتفاصيل والأفكار العميقة. بينما الفيلم يعطيني تجربة سريعة، بس ما يقدر يعطيني نفس العمق